<noise> Nenne am yecci am ko mi waadata haa duniyaru ɗo ta mi hoosa kujeji godɗo kuma <hesitation> mi dinga jogirgo hunnuko am ta mi vola hala godɗo fere. Nenne am yecca am mi njooga Allah be addini am ta mi yejjita haala du'a.